Nyandulluji himbe meɗen leyɗe yasi latiɗi fina tawa mabbe, <noise> ɗe jimi e weli e hani tawe enen ma eɗen bawiɗun. <noise> No ira jun no himbe China <noise> waɗirta nafa muɗum tawa e ka lati boggol ni e nyamira leɗɗe. <noise> Noy be nɗirta bo tawa wakkadi bon tatcu <noise> gaɗa-gaɗa gasuhun dabbo-dabbo be kaurita e likkol e le <noise> e tatcel e ngatta e keyɗel gotel be kaurita bafe. ira ɗun ɗon fu na non ko en gaɗata leydi meɗen e hani tawe e ɗe ngaɗa ɗum. <noise>